Mahay mamatotra kravato za fô karazagna raiky fôgna haiko. Fa tsisy- tsisy olo zagny hoe, ankoatrana zagny mba hoe mahay mamatotra kravato raha olo magnodidididigna anay aketo e. Tsy haiko alonga any ambadika akany fa raha hoe raha magnodidididigna aketo tsisy e, tsy mahita za.